<hesitation> Accu hakke mi anndaa ɗo no feewi. Njiɗnoo-mo ko yahde nokku polis ɓurɗo ɓallaade ɗo. A accata hakke kaalna kam hol toon ndewammi? Hol toon hetti?